د اسپانیا زوال د هغه وخت څخه شروع سو کله چي په پنځلسمه پیړۍ کي دغه هیواد یو لوی سمندري ځواک د انګیستان په لور د دغه هیواد د نیولو لپاره واستوی خو د هوا د خرابوالي امله دغه پوځ د مشکلاتو سره مخ سو او ډېره برخه یې هدف ته تر رسیدو مخکي د منځه ولاړه. د دې سره د اسپانیا هم کار خراب سو او مخ پر زوال روانه سول.